விருந்தில் உரையாடலைத் தொடங்க, வணக்கம், எப்படி இருக்கிறீர்கள். போன்ற எளிய வாழ்த்துச் சொல்ல முயற்சிக்கலாம். அல்லது ஏய் நீங்கள் முன்பு இங்கு ஒரு விருந்துக்கு வந்திருக்கிறீர்களா. பின்னர் நிகழ்வைப் பற்றிய அவதானிப்பு. அவர்களின் அலங்காரத்தைப் பற்றிய பாராட்டு அல்லது "இன்றிரவு உங்களை இங்கு அழைத்து வருவது எது?" போன்ற வெளிப்படையான கேள்வியைப் பின்தொடரவும். மேலும் உரையாடலைத் தூண்டுவதற்கு ஒரு பொதுவான தளத்தைக் கண்டறிதல். நிலைமையைப் பொறுத்து இன்னும் சில விருப்பங்கள் இங்கே: சுற்றுச்சூழலை கவனித்தல். "இந்த இசை நன்றாக இருக்கிறது, நீங்கள் இந்த வகையின் ரசிகரா?" அல்லது "நீங்கள் இங்கே உணவை முயற்சித்தீர்களா? ஏதாவது பரிந்துரைக்கிறீர்களா. ஒருவரைப் பாராட்டுதல். "உன் உடையை விரும்பு, உனக்கு எங்கே கிடைத்தது. அல்லது "நீங்கள் அணிந்திருக்கும் நகைகளில் இது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது.